Huu mëŋal- mëŋal pëŋoy bëŋoy bankësëbi këcar pëpinţ, ke- këlaw ţi eepinţ buţ këlaw ţi misik cumţi mciba këciţi buri cumţi mdikëka bëŋoy bankësëbi waaw, me pëcar pëpinţ daal pewuŋ peduloŋ ţi bëŋoy bankësëbi, mcar ba këcar mpinţ këba bëŋoy bankësëbi.